प्राचीन चीन हा शोधांचो देश असलो। चीन विज्ञान आनी तंत्रज्ञान खगोलशास्त्रा। आनी गणित या क्षेत्रां बाकी सगळ्या देशांकुण। खूप फुडे असलो चायनीज लोकांनी कागद। प्रिंटिंग रेशीम आनी गनपावडर येंचो सुधा शोध लयला।